पालतू जानवर रखना एक ठन जटिल सवाल हैवे। एहर मन खे अपन विचार संस्कृति आऊ जिंदगी के तरीका पर निर्भर करते। पालतू जानवर रखे कर फायदा सात आऊ भावनात्मक सहयोग देते। एकर से मन के कम अकेले महसूस करते आऊ जानवर तनाव कम होते। मानसिक स्वस्थ में सुधार कई अध्ययन मन से बताते की पालतू जानवर रखे ले। सात चिंता आऊ एकांत वास के लक्षण में सुधार होते। शारीरिक स्वस्थ में सुधार कुत्ता मन के संग टहलना। मन के ल बायां आऊ स्वस्थ रखे ले भी।